Lera lan̈iko lera mandeha lera izaho mandeha any eo ho eo amin'ny lera aroe, lera araiky sy sasany eo zen̈y laniko, kàra zen̈y, in'efatra.